فضا ماته پراخوالی، خاموشي او نه‌پايې نړۍ راپه یادوي. زه پکې ستوري، سیارې او تور خلا تصوروم. فضا د علم، تخیل او موندنو یوه ستره لاره ده. کله چې انسان فضا ته ځي، نو د بشر ظرفیت څرګندېږي. فضا موږ ته ښيي چې نړۍ څومره لویه او موږ څومره کوچني یو. زه فضا د څېړنې او حیرانتیا یو بې‌پایانه سفر ګڼم